Hagning môkony koa tsisy sira zegny tsy regny tsara be tsirogny e. De fazahoakananjy zegny, tegna hoe ahegny mitsy zegny sira ataontegna zegny fomba araiky fô, avake koa ô, am le izy manta igny zegny no raradrarahana sira tsy môramôra, de- de ts atao s- tsy de kôf mahandro zegny ts atao sira fôntro be o.